Raha za irery no olona farany indrindra eto ambon'ny tany a, dia mandeha mitety an'ireo toeram-pisakafoanana bedebe ireo aloha, de hoaniko ze sakafo tavela ao. De miezaka mandeha fiara izay mbola mandeha aho andehanako mandeha makany amoron-dranomasina hangalako aina. De rehefa vita izay, de teneniko amin'izay no tompo hoe mba alaivo za azafady.